Eghe omugheni wukamubwira wuthi bwanu bolhobolho ebyalya byamabya byamabya nabi. Ama inakithuha ebeyi nyinene wukamuthwiraku inathuha sinyoho. Amana ingabere inakithuha mithwalu ithanu, akathuha mithwalu ibiri erimulemba nuku omuthima ina- inalhoba nuku ekyindi kyiru inasyasubulha <hesitation>